Ny fitaovana fototra hita amin'ny fiara an, dia ny kodiarana anaky efatra, <hesitation> ny ilay vatabeany iny an, dia ny motera indrindra indrindra. Dia ilay fitaratra eto aloha ato aoriana sy amin'ny varavarana an, dia ny <hesitation> familiana azy nan y volant hozy tsika an, sy ireo <hesitation> famoizana azy an, etsy ambany izany hoe ny pedales izany an, eo ny hisatra, eo ny akseleratera, eo ny ambraiazy. Dia <hesitation> ny farany moa izany an, ny kontakita, ny lakile izany. Iny tena zava-dehibe iny.